Taban wagttig a'yla'ndan geddiri gena, sedi sahabanchi angoga munkina ayin ayyi wagtti teka tichie, lakin adem ahalianguga eska ayyi wagttil tedan <hesitation> tigmo yamkin wirri wirra mena, yalan dola jemidoja jaman youmunga, dibunga, addirr jaman tigojikoga, lakin sahabanchini ayye wagttil <hesitation> addin adem tedan yani.